Magara d'ammia un pö meno televixon, eh, <hesitation> tanto a televixon pe-o ciù a no serve a ninte, e de deuviâ quello tempo donde o no stà davanti a-a televixon ò magara o no perde do tempo con navegâ in sce Internet, deuvialo pe leze di libbri. Tempo, se un o veu, pöcassæ o l'attreuva.